﻿अक्टूबर को मिन्यो है नि वु भी अपना आप में खास महीना है। यो जो है नी साल को दसवों मिन्यो है। अण दना कई है के सारा ही त्यौहार हिंदू धर्म का आवे जैसा कि दशहरो दवाली। और एक और विशेष बात या है की अन दन मतलब दो अक्टूबर को <noise> अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को जन्म होई छो। उनके साथ-साथ ही दो अक्टूबर के ही दन लाल बहादुर शास्त्री जी को भी जन्मदिन अपन मानवा। तो पूरो देश अन दन है खूब हर्षोल्लास के साथ मनावे। अर दो अक्टूबर के ही दन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नै स्वच्छता मिशन की शुरुआत भी करी ची। तो दो अक्टूबर के दन कार्यक्रम करा स्वच्छता से संबंधित और भी गणि सारी चीजा दो अक्टूबर के दन करी जावे।